Mbuob kashu chiom nki a- da chi, a- kong obireokpabi, a- ko a- juobe, a-ko a-asama ke kanong nke o-chi, atciring- atciring o-juo, o-buu ben ne ki kwu baned eyen, ba- ri ditci- firmg wa ditce ndi kiran. A-yip kangkang. Biem mbi a-muu a-ba e-chi ditce ndi kirun. a-fe ke abuo emen. a-fuu nyi mu n-kye dikpen o- tcen nẹ bě wa ditce, wa ditce ndi kirun. deh ke egbang enyi nke byi da bwu byi chi- banshuaun ambe, byi chi banshuann ambe ke egbang ebonghe, egbang katangheganyi, egbang etanghe byi buu, a- buan mbe a- dim nwed, bi tca ke kitchen, byi da a-a birding biko, a-a birding bife, ne byi chi birding mbyi buan ba da rdi, fum anyi gang, erenghe byi muu byi chi birding byi kped eng e-tuun ba lunch box ebě, atcang nyi mbe ba fa gambe birding byi tuun bide nwed mbiy m be ba fa, byi tuun àbé byi tě, byi tuûn benbam banwed, fum anyi byi tuun birding mbe byi tuu kikwa byi tuun atcang, ka birding byi-be byi tuu gambe omu muo-aosong mu ba da-ko Kikim anki nki be i tuu omu, mu osong, a-a mau ta abuo, ke atcang eyen, a-a jiji ke se, a buom oma osong, a-fe birding mbi ba da rdi a-ti gambi, bi-kped e-kwune. nkere a-mu, muu omu o-chi o-song, <noise> a- byi kijii a-ba yip ndam a-fe omu, a-ko mbe bua sung, a-ko gambe omu a- slu gambe biko, a- sàbě gambe bakwud ne a-yip gambe, a- da te kiked nki ba da kwu mě, ba rdi birding na a-a-mu-afe birding a-te a-fuu, byi kune, kirenge be-a rding birding e-bě, a- kpedeng e- fe mbi ba- da dim ne mbyi banwed, ke ba- a man birding e-rdi. a-fe gambe bidě nwed, a-yip gambe a-da sii kambe ba dim banwed, nkere ba- a dim ke banwed mbě bě, a- ba kpa biko, wa me, nkere o- to n- tca dyikan, m-ba kpa biko, n- dim dyikan ejii, ke mbyi a kwu ke dyikan, n ta ọtọ, n danghe ta abun ke bẹbia, n-da sá ka nyin ekwon n-te kiked ndi te, mu kenbrė ki chi kyiba yip n-ja ke-sẹ, ke-a n-fum akwu n-fii ke dyikan, mbanghe kpee omu n-kọ, n kie birding mbyi n- da nding fum anyi, mdim, mdim ke ka fa ki bam eten. Mig kpa n-da tun mama ejii, nang o-o mu o-be kwan o-ba tuun meo nke më mmu n-din dyikan, n-tca n-da tun a. n-ni gambe. n-diuad e-kujiu anyi ne mbe ba kwu me e-bė dyikan di mu na gang? a-da me e-jia eko dê? n-fu eeh eko, e-tca nè mu oćhe, e-da buem nkan. Byi-chi aya anyi ne mbe, n-kuni tuun nkere mu n-da bua esim kese. anyi be buasung to ba- fii ke banwed. ba bà pei byidê ba- pwo omu ke bíkò bà- ndi binding, ba-kan e-ri sane ba tanghe gambé film anyi. diku rukwie dyifui byi wped e-kpa biko mbyi o-da ri sare m buang e-sin kese n-kam mbe buan ejii. anyi n-fii to kese mama ejii. m-ba ri nki byi da-chi Fum anyi ntuun oned mu bi muu kyu kiked dibonghe wada o-o bua esim, a-o bua esim n-ko a. a-muu anyi dê? Ditce di muu na gang? Kasi kà-muu na. a-a-mu a-tce dê. ke na. nyi mu o-shieng kasê. o-sedeng mê aaah. Kasi ga mu kanong, mbia kitcen na. osed me kangkang, bi kwu anyè byi pem, a-a buchi bujii mbuag esim ka fa kise ejii n da kam buan ejii in-ri banwed e-bě fum anye bi kyu kiked ki bonghe bife banshuam mbe dikurukwu, e-nang ye, nang ye o-chi o-bua esim, ke banfuud e-be batca ba da n sare